Nyoo, ntsi hɛn nua dͻfo a hɛn nsa aka wo wͻ efir yi do dzɛ yɛnye wo mbɛtwetwe nkͻmbͻ, ndɛ dza yɛpɛ dɛ yehu nye kwan a efaa do a <hesitation> ebɛtahyee na obiara n'enyi gye wo ho wͻ hɛn man yi mu wͻ dwumason a iridzi. Mepɛ dɛ eka kwan a efaa do hyɛɛ ase, ͻhaw a ihyiae nna afei, mpɛmpɛndo a ebodur nna dza erohwehwɛ dze efi w'ahwɛfo anaa w'etsiefo hͻ. Ma yentsie wo!